ati akpan mkpo emi mmade ndinwon edi mmin efik enem ndiwon efi eti. anwam owu enye anam iyip efehe owu k'idem. anwam owu nditak ikin mfan mfan. ono owu nsan idem, anem isi anyana owu eti eti mmin efik nte esanade enam mmin ofak edi usuk owu esida eyip enam mmin. ini emi eyip oduode o me ekekek eyip eduok ekeme ndike kpok iton nsie oro. ikpok ndak oro ima isi ekpok iton nsie oro. etuak mmin efik oro ndin mbin ibibi ekud ukod. ke nkan nnyin emi esitoto ukod eto ukod oro uka ke mbad akatuak ukod oro. utuak e uma emen ke esid ikod oworo edi. nte esanade enam mmin efik edi oro enem eti eti ndinwon edi edi mmo atuakde l'usen ubok metuak ke mbubreyi idihe akpa ndan emen odi enem eti eti.